Vade al bacias, pìe la lavoira, la piase, porte la sigilinà dë tua roba sporca, pöi ën toch për volta lu poze s'la lavoira, lu bagne, pöi pìe ël savun, fërte bin ël savun e pöi cumince cun la man a fërté lë stras, ël toch che völe lavé, sü e giü, sü e giü, sü e giü, pöi ogni tant lu campe ëndrinta a l'acua, lu sciacue, pöi pase ün autra volta ël savun e ripete l'uperasiun due o tre volte